Vallaha, yabancı dilde eğitimin iyi yanı da var, kötü yanı da var. Şimdi, bir yandan global bir dünyada yaşıyoruz ve, ee, insanların birbiriyle haberleşmesi için, örneğin ee, İngilizce, ee, Almanca gibi çok kullanılan dillerde eğitim görmek, özellikle teknik konularda gayet iyi. Ama bir yandan da kendi kültüründen kopmayı getirebilir, böyle bir şey. Yani buna da çok dikkat etmek lazım ve bunu da dengeli götürmek lazım.

Çocukluğumda en sevdiğim oyun yakan toptu. İki grup halinde oynanıyordu. Ee, gruplardaki kişiler topa yakalanmamaya çalışıyorlardı, burada bir bireysellik vardı. Yakalanan grup arkadaşlarını da kurtarmaya da çalışıyorlardı, burada da grup oyunu da vardı. Bu ikisini de birleştirdiği için, aynı zamanda iki takım halinde olduğundan dolayı rekabet de vardı. Bu yüzden çok seviyordum o oyunu.